கோடையின் உச்சம் - நீச்சல், பார்பிக்யூக்கள் மற்றும் வெளிப்புற சாகசங்களுக்கு ஏற்ற சூடான, வெயில் நாட்கள். சுதந்திர தினம் (அமெரிக்காவில்) - பட்டாசு வெடித்தல், அணிவகுப்புகள், தேசபக்தி அலங்காரங்கள் மற்றும் ஜூலை 4 அன்று கூட்டங்கள். விடுமுறை நேரம் - பலர் கடற்கரைகள், மலைகள் அல்லது கவர்ச்சியான இடங்களுக்கு கோடைக்கால பயணங்களை மேற்கொள்கின்றனர்.